to'a yahi wuro fere ayidi boh a nata mota lumo aranni a wawan a nyama himbe hatoi hedi hatoi a yahata to'a anda a yhata mai to'a andi boh sai a yaha hedi motaji mai darata sai ayaha a viya yahai pellel fere sai a a yoba chede sai a nata to'a anda boh sai a nyama himbe neh demghal mabbe a yahan pellel kaza hato a natata mota ayaha pellel mai sai beh holle sai a yaha